Jisimlarning kichik cho'ntaklari tarixiy maqsad bilan yaratilgan bo'lib, dastlab cho'ntak soatlarini saqlash uchun ishlatilgan. O'n to'qqizinchi asrda cho'ntak soatlari keng tarqalgan bo'lib, ular kamarga o‘rnatilib, zanjir orqali mahkamlanardi.